لو متاح ليا السفر بسافر بروح اليابان، أول شي بحب أشوف ثقافاتهم الغنية وأحب أتعرف على تاريخهم العريق وكمان أجرب أكلهم اللذيذ مرة، وأشوف معابدهم الجديمة، اليابان بالنسبالي مكان يجمع بين التجاليد الحديثة، وكمان أنا مهتمة جدُا بمعرفة أكثر عنهم لإنهم شعب ماشاء الله عليهم يعني <hesitation> ذكي.